Ñy fomba fianara Ñy fomba firehaky vaovao: -Mila mizatsy aminy ñy rehaky teanao hianar'eñy iha. -Mila mifandray aminy ñ'olo mahay ñy rehaky teanao hianara iñy koa, dikan'izay. -Mila mazoto iha, mirehaky rehaky teanao ho volañ'iñy, misafà aminy ñ'olo mahay any safà teanao ho hay iñy, zay Ñy fomba.